Hami hokka on habaru hande haa sare lamɗo wuro amin. Ɓe defi maarori be byabbam be gertooɗe Lamiɗo wari ɓe rottani mo nyiri sei o nyami o nani belɗum o noddi dogari maako o vi wari tawi nyamdu belɗum ɓe defi haa sare amin dogari nyaami nani belɗum sei o doggi o yahi yaasi o weeɓe nda nyamdu belɗum ware nyame. Nde o yahi no o yecciribe man o dari haa yondé saare o siiki, owee jamaje hami hokka on habaru Hande ɓe defi marori be nebbam.